Ny fifandraisana samy vorona ndraika a dia agnaty ala agnaty ala any zareo mifampa- mivorivory agnatina kakazo raika dia manatona eo aby ny ekipan'izy zareo marobe dia mifampivorivory eo izy mianankavy dia miaraka mamoaka feo izy mianankavy.